Portugal pe mopeti arete tuisa yeye bae jaeko yaikua katu kuae oyeapo mokoipa boapi araroipe kuae oyeapo jokuae teta porto jeiva pe jokpe jae reta onbuendi tata guasu jaema omonbo reta vejiga eh ibate jokuae bejiga jaeko tupapire pegua jaema iyibitepe wiraja tata artificial jaeramiño viko oyapo reta, onbuete reta omano bae reta kuae oiko mokoipañandepo boapi jare araroipe erei kuae lisboa pe ojo yasbe porto pe jokpe oyapo mokoipa irundi araroipe jeta yae jae reta oguata jetara reta die oipotarupi ojo reta omae oikua baera ,nbaeko oime jokuae jeta pe bae itembiu reta jaeko jokuae, opaete bae jokope yau bae